بدّي عوّد حالي إنّو إنّي أنا بدّي عيش هالفترة هيدي بي دون كهربا لمدّة سنة. مُجرّد أنا ما أمَرِت نفسي وجسدي إنّي أنا خِلال هالسّنة هيدي بدّي عيش بي دون كهربا ساعتا أنا هون بكون أنوعه إنّي أنا كفّي حياتي بي دون كهربا هالسّنة هيدي. وبتعام- وبتعامل مع الطّبيعة كيف إنّي أنا كفّي حياتي فيّا يلّي هيّ كيف كنّا بالأوّل عايشين؟ كنّا عايشين بالأوّل على الشّمعة، وئبل الشّمعة كنّا عايشين عالفانوس. مزبوط ولّا لأ ؟وهيدا الشّي لحتّى نحن ابتدأنا في مرحلة مع مرحلة مع مرحلة بئى مِشان هيك فيني أنا عيش هالسّنة بين ما تيجي الكهربا وأصبُر إنّو لحتّى تجي الكهربا وارجع عالرّفاهيّة الّي هيّ كنت عايشتا. لإنّو الك الرّفاهيّة الكهربا بتخلّي الواحد مرتاح نفسيّاً لإنّو الإنسان تعوّد على النّور باللّيل متل ما تعوّد على النّور بالنهار وهولي أساسيّن بي حياة الأنسان. ولكن إذا انفرض علينا إنّو نحن نعيش هالسّنة هيدي بِدون كهربا بدنا نطوّل بالنا وبدنا نكون قانوعين إنّو نحن حنعيش هالفترة هيدي مرحلة وحتمرُء، ومن بعدا حا يصير في كل الأمور الحلوة الّي نحن منتظرينا. أكيد الحياة ما حتكون هينة بدنا نتحمّلا بي كل عواقِبا.